nn ete reke wa gbo oso eta bai re wa gbo ajoor ajoor nno niyo ju wa ekur er kur ajoor nno kpare ye lor wa oso no o naye na māā re nsisare toro ekur yen kaa re bo oton re wa gbo ete ra a yiru <hesitation> ete nno ni efu ware wen kara chu ka ma nu bo oton re wa gbo o bimo ser kuu d yere e kun yen re wa gbo ojakpo pie pie yen be re foo wa re yen ni te na foo we-l eka jii tāā jii we-l ebo ra re te bo ra re we-l chu ware kpa mma agari re ke de ye kpa ma re o jaa kpo reke re wiya efufu re ke der yea kpa ma rare Chu ware na-macia ra nara narae-nu, re wa gboenifa enifi fo una re wen ka ood, da so wel Karakur ta sa cu ka ra cur ware mu yen, cau ne na mãã nаrа nara e-nu, re wa gbo nbel õ fea eji edeira ebo yen re wa gbo mdalo oro wa mdalo edera re e-bo yen, re wa gbo ke re ke e-bo te, reka wa ji-ra ru õ ni, re wa gbo naala kpo re nayen e-o ware, na maa re mbaya, jo tera waru senu re bo bore, ã wa jira ru ho so ta nño so ta onne nño, maja ha bi ko obari oto ka se onne ñño Wa fo nu jí ma ru, e beyi re chu wa ju ma wen be ju ma, e baã be ku too nje, re wa gbo ekki ke ra bur ajor, ho ra fo wa nja, ba be ku fejira, nme ajira ru, fe ya e ghere, ghere njiri wen ka ba, se re be ẽ ra ni ru ka yiyen e bó na be re la de no no we-ru è se ba doo ho, Obari, dora. ru ba yen chy re onne, wen re ka do a regeta gwa ru geta.